Pus kauk lanu'u kauk lanu'u napu niljiaiñ napu slajua'a l'eje napu jui bien kandau kandau napu kiyu bien ndau ndau y punje cuando lutsjau tsumap pus jui kon li kadi ngjai li batsje li nguang bupjen bupjen kibiajau y rapu lutsjau pu tsumap lujue'eng napu slajua'a napu lujue'eng tsumap jui ngutue mamba'au nji ma'ai kiñu kua ngutue <noise> y napu punje lujue'eng napu ngukuang y napu bien ndau hasta ngusaung kiyu ndau napu kauk lanu'u pu bakja.